Yaiporu vaera jepi kavi yande paravɨkɨ va, jaeko yayapota miarï, mbaravɨvï iya ndive, jae oyerovia vaera, jare yayerovia vaeravi, jukuraï yayapo kavi vaera miarï mokoïreve